Ña'a ña'a denguaxa ñadii, xadión kono kó nida tiempo kada sufrir, nus ña kaxada rependir nó, naxunidan te kuia kada nono dani tuku xa xani ini nó, ñadii kutu nguano nrida hora ku dikinro nida hora ku anono, ña dadno ña tunguano nida hora kainino xaña dingui nraku ña yingui nreyo ini kuidii nioko, tanixakada arrependir nroda xanikidanó, teguina kutungua nono kutungua xaxeni nuni ña yingui ngua kuxakuno ta xhi nrida nayingui kutunguano kudii ininó.